Andamio retako oyeporu ipuere vaera oyeoko pipe reta ndei ndei oyekuavo cemento mescla jeiva supe oñemona monava reta ndei oyekuavo mbove o ivate ipuere vaera oyekuavo oiara jaera kua oyeporu kua reta